Kasing kaisa ha o tei tui o tongnai mal mata tei bini sak kekereng hai kwrak bwklap bai khobjag. Abo bokholong no bono kwbangma mal mata ni theke mwthangui tono. Kasing fikung tei fikung ni bekereng bini bokholong o kwfajak. Kasing ekso bisi tei tebo kwbang bisi ni bagwui thangwui tongoi mano. Kasing bohogo bini chamung belai terep terep khai hojom ongo aboni bagwui no bo kwbangma bisi ni bagwui thangwui tongwui mano.